Bet dei ko tee niukoi ukandunna watee konuko, watee knnuko mmeng meeke tee awa owa biai nne ngana ngoke uka munna watee loida apuainang, awa, awaloida owabiai akolo eng tete, te enang, enang keiki nadoi leko lakai leko gaweai nna, te pekaba keki gawamo, woli woli eai. O kaka o palauwa o majarin tee tebaa woli ela laleko beik talipemana lakai beikim beai, eng la talitowa ninanko, oda pepo, nino peepo enang bekim bamano oda gaweai eng te watee teu konuko taneno tadelala la tee awa oweai nne eng pekaba uwani malanato, uwani tee wau uwa eai, uwa ela tewo nado lakee woku woku eliai. Apeliai eng poliai wau laliai mudekina uwainang. Uwa eitoko mudekina owainang te opong te tewoo nadoo woku eli aimmpo ka, akolombio woku eleai eng, tee talipa ninanko pekaba woliala ukawai polowai nnan manii ninang present nabaa ukawai pollowai, awa talipai eng lakang akolo lokoi uka lunna watee konii, eng polola lakee mampo taweliai, lake tee awatalipein e tewo temo nne woku alas nngannago betdeiko. Mammpo tawellila wau salibeuliai es- essgo tewoo nadoo wokuelimpo lalibeulila nalo pepo mampotawelila waaliai. Wau otawelila napoo te enang. Wau alilitoloko napoo tee enang keiki moo ela tagibeaii ai te enang sila enang hepi betdei silasila welima tagibeliai eng te namanollike lakee, teng betdei okonai tagibuai. Eng tagibulla wau alilitoliko ninangko madekina oko tee osino maimai nappaliai.